والله يا فلان، أبي هو إللي أثر علي أكثر واحد، علمني القيم والأخلاق ودائما كان سند لي، أمي هي كل شي بالنسبة لي هي إللي ربتني وعلمتني كل شي حلو في الحياة، أخواتي أقرب الناس إلي دائما ندعم بعض ونكون جنب بعض، صديقي أحمد هو إللي دائما يفهمني ويساعدني في وقت الضيق أستاذي المعلم كان له دورا كبيرا في حياتي، علمني الكثير وألهمنا أن نكون أفضل وأحسن.